Lu problema di la peddi sicca è comuni nni la società di oji. A càusa di li tanti prodotti chìmici ca utilizzamu comu sapuna, profuma, cremi, eccetera, la nostra peddi si fa sempri cchiù sensìbili e sicca. È necessariu utilizzari prodotti ca nun fannu mali a la nostra peddi, possibilmenti prodotti naturali comu crema di Aloe vera. Li prodotti naturali ponnu èssiri ùtili a mantèniri na bona cura di la peddi senza fari dannu. È importanti fari attenzioni a zoccu tuccamu nun sulu cu li manu ma cu tuttu lu nostru corpu. Mantèniri na bona idratazioni di tuttu lu corpu è importanti pi evitari problemi a la nostra peddi. Macari na bona pulizìa di lu corpu ni aiuta a mantèniri in saluti la nostra peddi. Pi evitari di aviri problemi di peddi sicca, è importanti aviri in menti di mettirisi na crema di protezioni nni li jurnati ca pigghiamu tantu suli, e sempri passàrisi na crema idratanti doppu di la doccia.